हां, यो सही ह्वे कि ऊँचाई पर कम तापमान में पानी जल्दी उबलने लग्द। इसका कारण ह्वे कि जितनी ऊँचाई बढ़ती, वतावरण का दबाव (एटमॉस्फेरिक प्रेशर) कम हो जाता ह्वे। दबाव कम होने से पानी के अणु आसानी से गैस रूप में बदल सक्ते हैं, और इसी कारण पानी उबालने के लिए कम तापमान की जरूरत पड़ती ह्वे। इसलिए पहाड़ों में पानी सौ °C से पहले उबलन लग जाता ह्वे।